Wala éeeuuhh kharou kou ogni gnana mokho bé sé ta dire kharou kou guégni mokho béya, euuh déja oga one gajaga ya, gajaga a méré né ti bathily ni gna bon bathily ni kouwanda fofo ga takhounou fan nkathié ké yéré, gajaga kénŋa bathily ni kouwa ndi sawa, donc agadi sawa iya fonassou. Euuuhh bathily magni tanguini, ogni si méréné ya wala euuhh oda <hesitation> ké kharo kou khalounŋa télé soké gnanéy, ina sini ndiamba pour nan daga soké ké yiga. Bon kou kha béni ga takhou do baténŋa, koun nkhay mouli ina ntangui, ina kilou mbagandi ina tiy télé tangui inta rono soké ké nokhonŋa, ogar mogou mokhobé sa fé des années kan même alors, kharou kou kéta, a filéguéré ké bawo o kou fi ganta djiya onte sou eeuuh tanguini, ona khali fiya, mani ana juste en face de, ké ana manyéli diélŋa gna, a kin nkhéna, a khoré gnani idi koun nkhalifa manayélinkonŋa, lothiandé, ana odo bakél nakha gna, wala ida kén nkhalifa bakélinkonŋa, bakélinko, bé mome ndiayganko fé an, yo tangano pésskeu ndiayganko ŋa bakéli, ikha mégni tanguini, manayélinko kou kha mégni tanguini mé tangano ŋa nonŋa, euuuhh id mani khalifiya kharandanké lénki iyan iyana tangana. Alors lothiandé, tiyabounko béni ga yéré ikha ga tanguini, ire kén nkhalifi ikhaya, ikhaya débé ké, kénga féti bathily, donc okou khalé ni soké gna, khari igana yankha djinŋa, igana gni séguéné idi gnokhonŋa inta bakati soké ké nokho sé interdi, a lépoque, wala kénthiou wathia assousssou fay oyimé sagué tanguini euh bon ossagué tanguini ébeinn wathia iti ina kharé ké eeuuhh ina gna mokho tana aga féti tanguiyé bané, kén nka <hesitation> id id ah kén ŋwouti wathia, dayeur euuhh kén nprogé nŋo makha en vigueur euuh itiya aménagéné igue kharou kou siki, mani, éuuh béssénŋou, lothiandé, lothiandé tougouné, kharou nakhati, kharou nakhati alé a longeur de trente cinq métre <hesitation> kilométre, donc largeur ké nokhouni yogoni na khoro nokhouni yogoni na rokho donc itiye mouli na aménagé ina gna <hesitation> na ni nani mini rékhé lay gnanéy, éuuhh tangano lay tanguini nokhouwa, gnékhé ga mérénéy éuuh ine gnokho gna marana a nokhonŋa iga tél tanguéy. Alors éeeuh, i zardé <hesitation> sokhano laya toutotour ikha ray sokhono, sans probléme, kén nŋwakhati gana ri, imigration ŋa ay diminéné, passkeu léminé sou ga fonkara ké yéré, yé lay golignanŋa, souwa a na goligna éuuh féyé gnékhénŋa anadaga parcelle nokhou woutou ana gnékhé ngardéy, ana gaga soronŋa, souwa anda jardin ndébéri, souwa ana eeuuh nokhou féyindi a nani nda ndo an mpoyounŋa komi ofoulou béni odi ga takhounou do baténŋa, kén il yaura beaucoup beaucoup moyen de problém immigration, kénŋo démana mokho sirinŋa, wala kénŋa progénŋa, ada la guili safé ka même euuh trois zan, wala kénŋa de ay ade khalssi guéb guébé gna tirindi, guili éémé macky sall kiyé gnani donc euuh o day mé, o day mé jé crois que sa va aboutir, ona lésspoirhuuumm. Alors kharou kou tangande, tanguiyé ŋa, a kota hakhati gnanéy, a hakhati gnanéy sé ta dire euuh a khasso gnanéy wala, moi davril par exemple ana gni bon djim gnankha, gnokho ngobo ii kigné tanguiyé, ikigné i yigué hakhati, wala donc ina organisé inati bon ké kita kota foulané, songandé nŋéy. Iganati songadé nŋéy, ina faré nkhayi, guili guili kounŋéni, koubé ni par éxemple igagni a mouli ina tangué tangui, lothiandé ya, kiyé, <hesitation> en face ké odo bakél nakha, ina woutou guili, diaguili kata kounŋéni, kata yéré balou ni toussala fofossou sétte fo nga makha alay rini tangui, ké kara sé paréy, guili diawara euuhh guili, yogoni guili moudéry, diawara ado, diérdounko touriyimé ni, bondji ni kate manayéli, yéllingara toussala isssou ray rini tangui kota bané. ogana aro orde nguili bakélinko gna puisskeu ode konfiyé iyaya, ina yankha beu sér bané na yankha ma dji nakhané ŋa ma djin nga kigné yéré, ko assoussou yakhé nŋéy, drapo nŋa makha agani drapo nŋwoutou kamounŋa, assou yakhé nŋéy, agana yakhandi assouna <hesitation> dji nokhonŋa, épi wala assoussou yogoni na koré ndébéri iyagana koy, dji ké fan <hesitation> gnokho kou troubléné ya, iy tél partou i tél sokhe khar falé, soronŋa fo kita, gnokho yogoni ya bonténé iy fé, donc, kén ntagui hakhéti, om éhhhh. Mani, mani sé pareéy, ikha manayélinko gna nkomandéné, ikha na gna na kom kén mokhobanéya, donc akha ikha ya ndéssidéné, ké kota foulané, éuuuuhh iy féyindini, mé ine sér noya nati ké kota foulané oy moula iyi nké yime téléfono inati ké, kota foulané oy moula ona ntangui. Khano ko kéda kédo kédo kéda, owa ne konŋo déb dounko danŋa, mé iya ndéssidéne wala ogni taanguini koundou gna, oy fo kite kha, séréssou gana <hesitation> éeuuhh lémounou fili siki ganagni kan ŋa, alaya nka makhfoneé pour koyé makhfo kita oubien, éuuh ana foro frigo nŋa, wathia frigo gnanéy, gani ogni gnana fékhé gna, wala kén nthiou yéy séssa.